सेन्पु को उद्देश्य सैंपु नावा तब माथो धोबा में काम आवे। ये नावा जदे माथों धो सका और औरता भी लगा सके। सैंपू लगाबा से माथा में डेंड्रफ मतलब हुपी़ भी नि होवे। और सैंपु लगावे जब झाग उत्पन्न होवे। और इसे बाल भी मुलायम रेवे ई लिए सैंपु लगाबों सही हे।